Yu ta na xatainingi ngu tiyá vagan, tiyá va kolo tutejan ta ho o on. kini adita, chí ti tutejan ta kanio koloxó a tikoni a nruúti tá, chinó tikuii na datá ta dakioti tona xa ni kuiti tá, kó ta ho o on. konaó initi ta kenroti ta xhinoti na choti tu iin a uu a oni hora konotí ta, ho o on. taó íin taó ajo taó tikomi ta ho o on. din nguan ko dachó yá'a xó, nida tata tiyá xó dachó dakado viióña tá, na kadó va chí tona oxa kadó va ta yachi ni xhia ti ho o on. tiyá xó toda na dakadó vaóña ta tona xa hóa tá nakaguaña xin deen, taña nakadoñajan tá ho o on. xa tao koñoxó inixhi a kon dían ta xhinó dio lia nruchí alia arroz ta ña jan kon din ho o on. tiyájan.